ñ'ahy aloha ñy toko katà ñ'ahy ñy teako. ñ'antony: -ñy toko katà mahamasaky ketriky malaky ro afaky ataon-teña aminy ñy hafanà itiavan-teña azy hahamasaky any ketrikin-teñ'eñy. tsy rehitsy i aminy iñy ro tsy momoky. lafa hainteña ñy manao ñ'azy.